Yandepuere yayajia tembiporu pipe, erei jaeko yande <hesitation> yaiikitita jare ñai, karita jeje oyajia vaera (pausa) kesu, tomate, ki, jevoya yande ñanekirei yau ñai vae.